tuttugu ár eru síðan Jón Gnarr flutti síðast uppistand sitt ég var einu sinni í loftkastalanum hann ætlar að fagna þessum tímamótum með því að setja sýninguna aftur upp nú í Eldborg í Hörpu

að taka fyrst þarna svig mjög auðvelt

svakalega mikið til þetta verður

segja þetta já einmitt já ég ætla að tala um hvað ég er þroskaður það er ofboðslega fyndið og ég fer að hlæja yfir sjálfum mér og svona svo hugsa ég þú átt eftir að vera þú átt eftir að gleyma þessu öllu saman átt ekkert eftir að muna hvað þú ætlaðir að segja þú átt eftir að verða þér til skammar og fólk á bara eftir að hlæja á ég að gera það ég ætlaði aldrei að verða grínisti minn metnaður lá til aksturs ég tók meirapróf og réttindi til að keyra leigubíl til farþegaflutninga og vörubíl og og næsta skref hjá mér var það er mín menntun það er nú með þetta eins og flest annað í mínu lífi að þetta gefa út eða þegar ég gef út ævisöguna mína þá á hún að heita ég ætlaði alls ekki að gera þetta næsta lag sem við ætlum að flytja heitir eins og Sigurjón Kjartansson segir með grínið og mig hann segir að ég hafi aldrei haft neitt val ég er orðinn svona núna

mjög sáttur við það fá að bulla og grínast eru eru forréttindi Danmörk Danmörk væri svo frábært þú ættir að fara þangað Jón þeir eru svo og þeir tala ekki svipað tungumál og við þeir tala einhvern veginn

efnistökin á þessari sýningu ég var einu sinni í annað sinn tuttugu árum seinna eru þau þau sömu og þau voru upprunalega eða breytirðu já þau eru þau eru þau sömu myndi ég segja en þetta er samt náttúrulega aldrei alveg eins þannig að ég myndi segja

þetta væri svona óður minn til þessarar sýningar tuttugu árum seinna ég

er fæddur nítján hundruð sextíu og sjö og ég hef átt ömurlega ævi síðan það sem ég byrja á að segja í gömlu sýningunni minni er ég hef átt ömurlegt líf og að líf mitt sé ömurlegt ókei nú er ég tuttugu árum seinna hvað er ég núna jú ég er munaðarlaus hérna er

er hægt að vera á ömurlegri stað í lífinu en vera munaðarlaus

á þriðjudagskvöld þú býrð yfir ýmiss konar færni og þar á meðal er færni í tónlist mörg af þeim lögum sem hafa runnið undan þínum rifjum í tvíhöfða og fóstbræðrum eru fyrir löngu orðin að íslenskri klassík

gera eitthvað meira á sviði tónlistar það var einhver sem sagði við mig af safn af lögunum sem þú hefur sungið í gegnum tíðina fólk hefði gaman af að heyra það fyrir sýninguna ég hugsaði já ég geri það ég ætla skrifa þetta niður ég hugsaði

ruglaður sko sem sagt alveg eins og ég sagði þegar ég gerði skaupið í hitteðfyrra sem sagt með fóstbræðrum og ég leikstýrði og eitthvað svona þá var ég spurður í einhverju viðtali er þetta í fyrsta skipti sem þú kemur að

Jón já sagði ég það held

hringir Sigurjón í mig og segir já blessaður ég var að hlusta þarna á viðtalið við þig já einmitt hérna þú ert mörgum sinnum búinn að vera í

já já hvað er að þér manstu ekki eftir þessu svo fer hann að telja upp já já já alveg rétt hjá þér það var ég en ég hef aldrei skrifað þú skrifaðir skaupið

hjarta en þótt þú viljir ekki eiga með mér sonu og Júlli sem flutti lög eins og úlpan mín og hertu upp hugann Árný besti titill hertu upp hugann Árný en það er lagið hérna hertu upp hugann Árný hérna já drykkjuskapur og svall er ekki það sem koma skal finndu þér annan kall hérna sko það eru þarna fullt af lögum sem hafa kannski bara heyrst fyrsta erindið af síðan eru

með Júlla sem voru jafnvel bestu lögin sem voru ekki tekin upp vegna þess að það er bara oft þannig í

hefur ekki tíma til að taka upp allt það voru lög eins og hérna sem var alltaf eitt mitt uppáhaldslag með Júlla lífið er erfitt og það endar allt of fljótt já lífið er erfitt